Eme one maik aku kaka ce paling aktif le wie hitu kaka niki agu po, kaka niki eme le wie aktif tau pande cewo agu kawe hang ise biasa hang jambu jambu jambu mente poli hitu ga hang taung ise alfokat poli hitu ga hang taung ise kau; ung agu hang taung ise jenis wua haju agu iwo ca mince ise biasan eme le wie kaeng one haju iwo ca langkas iwo ca toe ngance bae lata eme one mai mata mata dise gerak eme le wie agu ise kuat isuk wau wau eme one tempat kaeng dise eme le wie.